Mbwai i iya iya̱m n chang ìgwak na te rak pa̱ a ya pa̱, na u ya ka̱ mbwai te duk iya̱m va̱ u ɗom te ɓu yiya. Ɓu ya ka̱ mbwai te onəm i wop ɓu wa inan. Ɓu ya ka̱ mbwai ta̱ unəm uro i iya imwar ɓu ka̱t. A yà pa̱ uya ka̱ mbwai te ɓu là nnap te onəm fefe. A ya pa̱ nu ya ká̱ mbwai, a yà pa̱ u ɗom pa̱ ma nəm nre á ɓu te mməma nəm nre á ɓu. Nu ya ká̱ mbwai te ìgwak ɓu ira, ka̱kul pa̱ ko iza̱ ran nggo va̱ u ɗom pa̱ a faru te i iya ifaru. Mbwai a byen pa̱ mbwai te i iya iya̱m nchang ìgwak. Asa̱l- wu va̱ mbwai i iya iya̱m nchang ìgwak ka̱t nnyi te, mmaɓu ká̱ mbwai a ya pa̱ urwa a rwa vəngva̱ na iga nfe ikun ka̱t te mbwai ɓu i iya i le ki irirì ɓu i ɓa ká̱, a yà pa̱ nra ɓu chu te, mbwai ɓu i iya i le ki irirì ta i ɓa ká̱ a ɓu ka̱t. Mmaɓu ká̱ mbwai te ɓu ra nda ka̱t, ka̱kul pa̱ ɓu yang rəng pa̱ oyi i ga m ɓa ntang nzhi ma. Oyi iga m ɓa nwur mbwai te ká̱ ma. Oyi iga m ɓa ngbá̱l irirì mi. Onəm ga nkpan onəm ka̱ pa asa̱l pa̱ na ma na mbwai ko te, iga ikpan ɓu ko kuma i ya u nal ɓu uro te iga n kpa̱rkpan. Te mbwai i na nchang ìgwak na, i na nchang ìgwak ka̱t kpa ka̱ kul pa̱ onəm pa̱ ɗərkər onəm va̱ onəm oga mbwai mmayi ka̱ nya oza̱ to oro te a ya ka̱ nchang ìgwak ka̱t ka̱kul iza̱ra? Ka̱kul pa̱ a yà pa̱ unəm ɓa ka̱ na nɗaktak ana nda ta pa̱ nəm nɗaktak te ami ko te ìgwak iga nlak na ka̱kul pa̱ mmawo ka̱ mbwai te uza̱ ɗom pa̱ na onəm nɗaktak ta á ɓu ka̱t te ilak ìgwak a na. "So" ká̱ time" a ta te mbwai na nchang ìgwak a ɓu ka̱ awalang a ta ka̱t. Unəm ga mbwai irwa, irwa, irwa, uva̱ i dər pa̱ mbwai wo ta ka̱kul pa̱ mmawo ka̱ mbwai wo te o iya oyap irirì wo ká̱ amma uva̱ i, mbwai va̱ uva̱ ká̱ te uva̱ i iya iyap irirì wo ká̱ ka̱t mbwubwai iyap irirì á na ka̱t. "So" mbwai ta te a na nchang ìgwak ana ka̱t. Mbwai na nchang ìgwak á ɓu ka̱ awalang ta ka̱t mbwai i na, mbwai byen gbá ká̱ mbwai ɓá̱ng gba nya mbwai byebyen ka̱kul pa̱ ɓu ya ki ichumchum iga nəm iza̱ ranggo mbwai aɓá̱ng ka̱kul pa̱ ɓu iya ɓu yap irirì bu ka̱ mbwau ka̱t.